موټر ماته د خوځښت، ازادۍ او پرمختګ نښه ښکاري. دا هغه وسیله ده چې انسان له یوه ځایه بل ځای ته په اسانه رسوي او د ژوند سفرونه پرې ترسره کوي. موټر یوازې د تګ وسیله نه ده، بلکې ډېر وختونه د کورنۍ سفرونه، خوږې خاطرې او د نوو ځایونو د لیدو وسیله هم وي.